पोलिश् चुल्तुरे एब पोलेन्त्नु कल्त्एर कथ्लिप् धरम् नुकत् जिरव्जन इ वेन्से गुदिजम्। भेत् कथ्लिप् त्सिम् कल्त्एम्नु गुदिजम्, एर्बुन वेन्से कल्त्एर्। निस्नि रेलिगिओउस् होलिदय्स् प, दिस्मस् इप् उर्नुल् जय्ने वेन्से गिदिसिनि। कल्त्एर् जय्ने, निस्नि फमिलिएस् ब्रजिरव्जो जरने, वेन्से हर्दि पुसिन् हुइर् जय्निर्। निस्नि पोलिश् चुल्तुरे निकि अस्पेच्त्स् प्रजदन्। रेलिगिओनौ है कथ्लिक्। अम्हैने फूद् त्रौ है फमोउस्, दिस् इश्त् लिके पिएरोगि। जय्न दुम्प्लिन्ग्। नुकत् स्मोकेद् शीप् छीसे। वेन्गिस् स्तेव्, सौसगेस्। मुसिच् अन्द् दन्चेऔ। निस्ने फोल्क् त्रदितिओनल् दन्चे जय्ने। निस्न इम्पोर्तन्त् होलिदय्स् त छ्रिस्त्मस् एब ने। हर्देर् लन्गुअगे अव् ओफ्फिचिअल् लन्गुअगे अव् बेलेद् दिस्न। पोलिश्।